ازا كنت عميل مهمة سرية بعتجد ان اهم شيء راح <hesitation> اعمله اني راح ابني هوية مزيفة تكون مجنعة كتير كويس للمجموعة حاول اني اتخفى عنهم ما راح اخليهم ابدا يكشفوني. بحاول اني اجمع اكبر كمية من المعلومات عنهم وبحاول اني اتمم المهمة من غير ما حدا يعرفني ولا يكشفني.